yauwa to gaskiya e min matsayi am pullo gaskiya mi wayai mi yaha makka ngam ko waɗi makka ɗum hande a jippinai farali madaa yahai dara yenade annabijo a yahai ngaɗa do'a a toroto Allah Allah yafano ma kuskureji maɗa ndi gadda e ɓawo san nan bo a hebaibaraji san nan bo bari fullo pat kai buri ma ɗan adam e rayuwa muɗum heɓa yaha ziyara ziyara annabijo yaha dara makka yaha waɗado'a tori torino Allah Allah yafano dum kuskureji mudum di wadi mun san nan bo toro Allah waɗan ɗum bo torono leddi muɗum torono iyaye mun torono bacci muɗum torano kowa ko hani torde fuu e maiɓe meɗen pat san nan bo to mi yahi kai hande to mi nane hali saudi sei mi nana farinciki to mi nani miyi girgiwal to saloma sei mi nana bano anduda to ina ma minma miɗon der magal mi dilli makka to hude de gaskiya mi ɗon nana belɗun mare sosai san nan bo kullum buri'am mi yi'a mi yahisaudi mi yahi mi yaha mi jula der sudu ka'aba mi walo mi yaha yenade annabijo mi yaha mi ndara mi yaha mi ziyara sahobo en mauɓe mauɓe mayiɓe fuu mi yaha mi ziyarto ɓe san nan mi yaha madina ɗum fuu ni ko hani waɗe fuu mi yaha mi waɗa dum mi yaha ziyara am mi tori torino Allah Allah jabanoyam Allah bo hokkan onta labi san nan bo mi nanai mi bural kowa nanki mbeldum to Allah hokkiyam mi yahi ngelle de mi yahi saudi ngam iya juldanku ma iya farinciki maɗa wala ko nanta beldum bano giya hande a tawi horema ko bo a hebi hore maɗa a ɗon der saudi a ɓural kowa nan ki beldum ngam iya buri maɗa e rayuwa maɗa iya tefre maɗa to Allah hokkima leddidi hani jaha nana belɗum njoɗoɗa taroɗa annabijo toroɗa Allah e annabijo jaha bo jara ziyara to wala fa e mari belɗum ba makka to makka ɗum ɗum won muhimmanci ngam to Allah yari ma a waɗai hudeji ɗuɗɗi a toroto Allah kurakureji kuskureji ɗi ngadɗa bawo fuu a toroɗa Allah yafane sa nan bo a nanai farinciki ngam duniyaru du hanɗe wala leddi njata nana belɗum ba makka don njata nana hakkiloma e wali nana koto maɗa e seti a yahai hunde do diga baccel pamarel petel to gel fudɗi bolle wala e gel mari buri gel yaha banda makka sannan bo mangu no maunirɗa pat ko a heutu dottijo ko fullo debbojo wallahi bo yima hande wance yahai makka kobo wane yahai makka kobo wane yahai makka on pat lenyol modon wallahi on nanai mo beldum sei ni gi'a e ɗun yaha e ɗun waɗa namo murna e ɗun yaha e dum wadana mo murna ngam ko waɗi mo yahai mo jippina farilla ngam ɗun farilla nanguka mo farillah bo makka to Allah hokkuma dama yima mo Allah hokki mo fuu yaha to ai dun don nder cikacikar musulunci kenan to don haka tayi a hebbidiri to Allah waɗi ayahi a hebbini ai a nanai belɗum san nan bo dum hiɗanta ɗum duk famɗanta ɗum to ai hude den de jataa a yahai a heɓai baraji ai dole neddo yiɗa de to tayi misaliji ngoddi ngam a yahi ma a omti ngite ma a warti wala ɗum ɗon waɗan ma lissafi ngara gelle ɗe mahimmaci san nan de jaɗa ngartuɗa fuu Alaji san nan a sorai nagge maɗa a torto bo Allah wartintae bille ko sorɗa to san nan miɗon nodda enen fulɓe mo Allah hokki dama pat waɗa kokari yaha saudi yaha lokaci ko hani waɗa fu waɗa to gaskiya leddi ndi minkam wala iri ma farinciki ɗum ko kotontotomi to ɗum yi handemi yahai fellel ngel ngam miɗon mi nanai farinciki sosai farinciki ɗum wala no mi misalto ɗum san nan bo jon to wodi bauɗe ko na'i am to ɗi timmai mi wawai mi soraɗi mi soradi miyaha mi jula mi warta mi yaha ziyara ko hani fu mi ya mi ndara sannan miwarta mimma mi torono be ɓawo am Allah hokku ɓe iko hamɓema noɓe jahira sannan bo hanjum makkah ko weldiri dum hande ɗo a wala sembe sosai to Allah windi a yahai allah a bawude mun wallahi ko yi e a dilli sai giya Allah bedda nima sembe goddum ɗum a hammaki to daga don tabbitinta falala ji ɗin sai ɗi jippo falalaji maji ɗum mari sosai ɗum watta misali to hanjum gida buri am min mi heɓa mi yaha makkah to Allah waɗi mi yahi toronto leddi am mi toronto iyaye am mi toronto jiha am mi toronto gelle am Allah bo jabonto yam to Allah yardake to hanjum gida kullum buri am mi yaha mmakkah mi ya makka kawai to ta yahi hauti makka dum a leddiji gefeji a andi ɗum hautata jon jahowo neɗɗo yaha India Ingila en di pat to yahi warti fa wala darajeji jamare amman makkah bona hande ɗo to de a warti a fullako a yahi a warti ɗum yahai ɗum wara derdirabe ma ngara o wara alhaji wane warti e alhaji wane warti wane warti mo gaddanɗa huɗe fat kai hatta ndiyam zam- zam ta waddi dam kowa wadai roshin heɓa yara heɓa yara barka majum to ai ko hanɗe no gida ndiyam ndiyam dam dadɗam a yi ai ɗam ba ndiyam ɓundu gello mon ndiyam gelle mon ma ɓuri ɗam weluki to amma nde Allah waɗani ɗam barka kowa buri mun fu heɓa wara yara ɗam kowa buri muɗum alhaji warti ko ndiyam zam- zam dam waddana min min njarai to hanjum to Allah waɗi nedɗo yahi hanun toro Allah toro annabijo Allah yafono ɗum kurakureji munɗum sannan torono jamare muɗun e bacci muɗum e leddi mudum bo e gelle mudum to iridi fuu ndi don to hanjum min ɗon toro Allah yaru kawo ni fullo fu Allah hokku ɗum iko no yahira hatta juldo to ɗum yi'a pula wai pullo dun yi'ai mi yidi hore am to kil juldo wonifu Allah hokka ɗum bauɗe no yahira gelle ɗe saudi gam ɗun huɗe gaskiya gelleɗe gam eɗum nodda ɗema to hollai sai nana mbeldum kawai nder berde mun balle dum yi'a hande a wali kawai ɗun yima wane a dillai makkah jango a'a wane don wada shiri dillai makkah sai nana kai wane weli wane yahai makkah wallahi wane weli to gaskiya wala iri farinciki ɗum nedɗo yi'ata to dai hebi hande ɗun yi'i yahai makkah to gaskiya na ɗum farinciki pamarun to gaskiya min mi don nodda fulɓe e bo julɓe kowa fu mi ɗon waɗana ɗum fata Allah rokku ɗum no ɗum wara Allah rokku bo kowa no yahira no bo njahirɓe gada ni en do'a e nen ma Allah rokku'en jahen gadana nen ɓawomen meden to gaskiya bano ɗunyi farinciki makkah pha gaskiya na ɗun huɗe de misaltotoɗa gam wala huɗe ɗe kepta gaɗa farin ciki ba e ɗum yima hande a ɗon der makkah hatta mo maɗama hande to ɗunyi a dilli makkah ɓiyama yidi hande baba mako ton makkah to ɓiya o ma tan sai eɗun daramo edun dartomo tan gam baba mako yahi mako rautani ton gol gol yejjitatake to gaskiya min wala iya komi iyata ko shafi makka wala bo farinciki gam wala no koton toroɗa farinciki makka sai dai kawai an andi e allah andi iya murna dun gatta mo maɗama nanai belɗum bare an to gaskiya mi darto do miyetti